Fijo ambafyo fichi veka mwiri uve kindo kicha akumu kweru aghire mapere, aghire mariba, aghire mboga tamala kole kughire hata kughirifu kwenda kuigwa. Haghire ma gumba taina toshe haighire gumba ta jelabafia. Haighire marugu, ukakolea haghire <hesitation> mariba, haghire nguku mabore, haghire nyama, haghire ugali, haghire mchele, haghire kireo mbuka, kukole ukamukora, kare, haghire magobe, haghire matunda ghe zayabi, kule maparachichi, mapapai, mafenesi fuoishishe fofishi fika mweri uiva nai kindokicha.